आमका जा काय आमी खातो ता पयली म्हंजे बऱ्या। तऱ्हेन साफ करून खाऊंक जाय अश्या तऱ्हेन आमका। कसलोत भय ना की आमका खायचो रोग जातलो बी म्हणण। आमी जा काय सिफूड खातो ता आनी पयली म्हंजे एकदम। साफ करून घेऊन मागेर बरा भजून किव्हा उकडून खाऊंक। जाय जेवेकारू आमच्य शारीराक कसलोत रोग जावचो ना।